Naquiiꞌ ndyuaa yuu na mꞌaaⁿ jâ ljoo na jndyeti xjeⁿ machꞌeenaꞌ na jmeiⁿꞌ mantꞌiaaꞌ ñequioomꞌ ndoꞌ quia na, quia na ncuee jmeiⁿꞌ machꞌeenaꞌ na jndyeti nnom xonda̱a̱ na jeeⁿcheⁿ nntsꞌaa tsꞌaⁿ cantyja na jmeiⁿꞌ ñequiiꞌcheⁿ na cwiluiꞌ ndaatmeiⁿꞌ nnꞌaⁿ ndoꞌ machꞌeenaꞌ na ljoꞌ ee na ndyuaa na mꞌaaⁿyâ nmeiiⁿ candyo niomnaꞌ ꞌndyoo ndaaluee sa̱a̱ mati jeꞌ quia na majuꞌnaꞌ na cwiwiteiⁿ ncuee na jaawindyooꞌ tsjomya luaaꞌ jeꞌ yuu na machꞌeenaꞌ na neiⁿncoti nꞌom nnꞌaⁿ ee na mꞌaaⁿ jndye na teiiⁿñe nnda̱a̱ na caꞌnaaⁿꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na nntsoo tsꞌaⁿ quia natsjom majuꞌnaꞌ tiempo na cwiwaꞌ luaaꞌ mati tiempo yuu na nnꞌaⁿ na neiiⁿna ee mañequiaanaꞌ na nnda̱a̱ na nnomna quia na cwindaaꞌ tyuaa nnda̱a̱ na nnomꞌ tsꞌaⁿ nnaⁿ nnda̱a̱ na nnomꞌ tsꞌaⁿ ti tsqueⁿ nnda̱a̱ na nnomꞌ tsꞌaⁿ ta̱ joleiⁿ ndoꞌ nmeiⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na cwinda̱a̱ na cwilꞌa nnꞌaⁿ quia na cwiquioo ndaaluaꞌ njoommeiiⁿ.